ରଡାର ଜୋ ଥା, ବହୁତ ଆସାନୀ ସେ ପତା କରେ ଲିଏ କି କହୀ ଅଚ୍ଛନ କରେଂ ତର ରଡାର। ରଡାର ଏକ ନିଯମିତ ରୂପ ସେ କୁପକରଣ ହୈ କି ଜୋ କି ଏକ ତରଂଗେ ଭାଵାର ଭେଜେ, ଅଗର ତର ତରଂଗେ ଆଧାର ଉଟକରେଂ କେ ହୀ ଵାପିସ ଆଈ ଜାଏ, ତୋ ତାକୋ ପତା ଲଗୀ ଜାଏ କି ଯେ ଥୀ କୋଈ ଚୀଜ ହୈ ଅଚ୍ଛୀ। ଔ। ର ଏଦି ତର ତରଂଗ ପୂରା ତର ଜେତେ ରେଂଜ ହୈଂ ଜୈସେ ହେଟ୍ଥାରୂ ଆସେ, ଅଗର ଯାନି କି କୋଈ ନହୀଂ ନହୀଂ, ଅଗର ତାକୋ ରଡାରୋ ତୁରଥ ପତା ଚଲ ଜାଏ କି କହୀ ଅଚ୍ଛନ କି ନହୀଂ ହୈଂ।